طبعا هي تختلف من سني لسني بس كمعدل يعني تقريبا اقرا بالخمصطعش كتاب كل سني - وتختلف اكيد مرات انوو تكون كتب علمية مرات كتب ثقافية حسب انت وهسك بيش - ااا الكتب الي قريتوها بحياتي كلتا يعني بحدود ال خمسميت كتاب خلي نقول هشكل شي